हम्रे जब भिन्हिक सुतके उठती तउ सबती पहिले हम्रे अपन दाँत मिस्ती । दाँत हमके मन्जन जरुरत पर्ता । हमरे ब्रुसमे मन्जन लागाके अपन दाँत मिस्ती । अइस्तहिं करके जब हम्रे खाना खा सिक्ती तउ फे हम्रे तुथपेष्ट होइल या मन्जन होइल उ लैके हम्रे अपन दाँत मिस्ती । आजकल्ह ते हरेक मेरके तुथपेष्ट आइगेल हँइ जउन हम्मर दाँत साफ कर्ना काम करतियाँ । मुल पहिलेक मनै बाँसके होइल, निमके होइल कन्ता लैके अपन दाँत मन्जन करें आउर सफा करें । बहुत मनै ते कुइला लैके फे अपना दाँत मिसें । मुल आजकालते हरेक मेरके, हरेक स्वादमे तुथपेष्ट फे आइगेल हँइ ।